ادري انو انت متعلم انو متستيقظ مبكر بس اي- لمن انت تعرف شنو هي فوائد الأستيقاض المبكر راح يخليك انو اي- يكون الك ايي- حافز انو تستيقظ مبكرا، فحاول انو انت تنام مبكر كل ليلة بوقت ثابت حتى انو جسمك يتأقلم مع روتين معين و حاول انو من نكعد صباحا تسويلك فد فطور ايي- مبيز و الأستمتاع ايي- لموسيقى مريحة.